أكيد، طبعا، لازم <noise> دراسة الاقتصاد والمالية شيء مهم في-في المجتمع، لأن الإنسان، أي شخص يكون عنده مشروع أو بيمسك منصب في شركة أو كذا، لازم يكون عنده دراية بأمور الاقتصاد والأمور المالية. شلون يسيرها؟ وشلون يسوي الأمور المحاسبية؟ وإيش الاقتصاد؟ متى يخش صفقة؟ متى يطلع من الصفقة؟ إدارة.